Ang tabuk ni jorani gaan ni sai ashi doshokni gaan no khwnana hamjago. Tamoni hinba ashi doshokni gaan rok khe chini jora ni gaan. O jorani gaan rok belai khwnatok tei bwkhani koktwui o jorani gaan rok rwchabjak. O kwcham gaan rok khwnakhai chini sikla jorani kok muitu manui fai o. Aboni bagwui tabuk ni salo bo o kwcham gaan rok no jora tei hatai rwgui khwnajago. Tabukni jorani gaan rok khe kokthai ni sai music se kwbang tei gaan o kunu kokthai kwrwui. O gaan rok khe swrabsa ni bagwui cholinai gaan tei ulo pogui thango.